Laha zaho ro voahily añatiny ñy traño raiky misy angatsy <shushes> ,ñy raha tsapako voalohane: <shushes> -Matahotsy aho, mangitikitiky ,tsy hitako ñy ho ataoko, <shushes> midobodoboky ñy foko aminy ñy tahotsy anañako ;ñy hiarovako ñ'aiko ,mila ra toera hiboahako aho, mila tany hiboahako ,mila lala hiboahako <shushes> bak'añatiny ñy traño ao.